Injimada dum nyotintama karede mada kanju on wodi dum ayaɓata ɓe kosde wodi dum hautata ɓe yiite wodiɓo ɓatal hadou mai dum adan watata gaaraaji ma aɓɓa toa tappi dumdo sai fudda nyotungo ma kare.